Efa nizakaiko igny kanegny avao moa zany izy iaho mpianatryda gn'atody e tena aaa sady io moko hitanao ze mpivarotry; mpivarotry eo da hitanao, ampiraisigny ame paty igny sy anigny matetiky fa mamparary avao koa fa magnano ino moa <hesitation> saosy bolognaise saosy sauce tomate igny a avy amin'ny raha tiako sara.